I like to celebrate my birthday with music, I love to celebrate my birthday with my friend, I love to celebrate my birthday with drinks.